एम्बुलेन्स एक विशेष प्रकारके सवारी साधन हे। जेहका मुख्य उद्देश्य बिरामी वा घाइते मनैन अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमे जल्दि आउ सुरक्षित रूपमे पुगैना है। यहका मुख्य उद्देश्यः आपतकालिन स्वास्थ्य सेवा, घाइते तथा बिरामीके स्थानान्तरण, प्राथमिक उपचार, विशेष स्वास्थ्य सेवा, प्राकृतिक विपत्ति वा संकटके समयमे सहयोग, रगत वा अन्य अंग प्रत्यारोपन सेवाक तहन सहयोग आदि।